Sayr uchun orqa xaltamga suv shishasi, <hesitation> quyoshdan saqlovchi krem, yengil artifaqtlar <hesitation> va turli hil atirlar <hesitation> va qo'l sochiq, <hesitation> shaxsiy hujjatlar va telefon qo'ygan bo'lar edim. Agar uzoqroq yurish bo'lsa qo'shimcha kiyim va birinchi yordam vositalarini olgan bo'lar edim. <noise>